I really afraid lor snake I scare lor snake because just coming up or seen snake from ley movie where a been doing and myself living with a in ley bush I know la snake is dangerous so I scare lor snake.